<hesitation> nako cara wa tiodo nanga giama yang i gogong nege yang pertama, o siap ma o ma sabun dema akere je nagaka, tarus nako wa wo ma kia tiodo giama ma akere harus i meng o kia harus mane ma akere manege harus mengalir, <hesitation> kemudian nako ma ak <hesitation> <noise> ge <hesitation> o kia nako ma jem ma akere je nagaka o kia ma sabun manege wo sinoa nanga giamuku, nako ma sabun wo sinoaka nanga giamuku <hesitation> wa nako <noise> wo sinoaka manege wa ese, wa ese nanga giama ngudumu, wa wa ese wa ese sampe i tebini, ma kia ma sela ma sera sera, manege wa ese supaya i tebini <noise> pokonya wa ese ngodumu nanga giama. Nako wa wa ese oka wi tebini oka, langsung o kia ma akere wos- wosi sonenge, mungkin manege dika <noise> <hesitation> langkah la <hesitation> mungkin manege dika cara wa tiodo nanga giama yang i benar.